ia, masinina mashin̈y fanjairana àby io ndraiky zen̈y, izy io zen̈y fômba fiasan̈y zio apetaka eo zen̈y misy tan̈y amitrahan̈a taretry. Avô misy karà fanjaitry be zen̈y izy ao hitako, abôka eo amin'zay apetaka zen̈y lamba, izy io zen̈y misy lera ahodina amy ny tàn̈ana fo misy sasany san̈any amin'azy io zen̈y mandeha koron san̈any zen̈y pedalena, arakaraka zen̈y.